हम्रे अपन खाना ओहके स्वादिष्ट पारेक तहिन तेल डर्ना काम करती । अइस्तहिं करके बाहुत खानात हम्रे तेलेम पकैती तभिमारे हम्रे शुद्ध आउ बनस्पती तेल खैना चाहि ता कि हम्मर खाना फे स्वस्थकर रहे हम्मर स्वास्थ्यमे खराब असर ना करे । मै हिंया कुछ बनास्पती तेलके प्रकारके बारेमे मै बताइत हउँ जउन यहका स्रोतके आधरमे फरक फरक रहतियाँ । जस्ते की सोयाबिनके तेल, सु्र्यामुखी तेल, नरिवलके तेल, बदामके तेल, लाहिक तेल, काजुक तेल, तिलके तेल यी सब फरक फरक समानति बनल रहतियाँ फरक फरक चिझति बनल रहतियाँ तभिमारे एने फरक फरक रहतियाँ ।